E karazane vorogny sy ame rozato eo avao koa io satria gn'amisika aty zany tany mafana tany misy rano tany misy ala ala tianigne vorogny io, misy karazany maro colibri martin ame faritry asimo andrefagny agny misy e mampalaza an'azy flamant rose Beloha sur Tsiribihina agny e tena misy an'io.